Mmọ́ ntón íko mbáhá átón, átoṇ áwák útọ́ Iḿiyié átọ́n éko̱lo̱ ásái̱ká, áton Inun Iyie átọn asèkè ánem̱ utébé, Inún Iyié áton eséké ekámá éjẹd áton ánye ásáná, Imiyíe áto̱n eséké ekáṉá ejed usáṉ ejed abesin, Ím̱yiyiè aton eséké ekámá eekẃwok ísong úfók ṉe átode Isóṉg úto̱k áném úte̱ẃe Im̱iýie áton ekáméḵé Ijéd ṉsékéjeb, mm̱e tọ́ṉ, mm̱é átoṉ éwiák úto ànun eẃiak, ufoṉ se átoṉ ade ánám kéd kéd ḱi Ide̱m ágwo̱.